Manpaat dari sikat gigi e kak ontok merseh gigi, karne men toboh nak marak wang gigi tu be beleka kan molot toboh bosok maluan la di ci diciom uwang, ntah toboh nak marak gadis kan molot toboh bosok dak ini dak dak be sikat dak be odol, tapi sebelom sebelom sikat gigi kak ade wang bilek kak name e siwak, tu la ye makai ntah ye makai arang ntah ye makai yang name e akoh ntok mersehke gigi e, itu ntok sele- sele gigi e wong bilek kak makai atom model itu kan, tapi wong meka ahai sikat gigi la make sikat gigi dengan odol ntok merseh ntok merseh gigi e, ntok merseh molot, ntok merseh lidah, karne men toboh dak bersehke lidah, molot, gigi tu kan mesti bosok toboh ngomong parak wang, nah maluan la toboh ngomong parak wang molot bosok model itu.